औन्ग् जि हेतु बर <hesitation> किजिन्ग् नै सा या। <hesitation> तौ द लगि बेलेगेकु <hesitation> चोउन्त्र्य् विसित् कलमक् नै। <hesitation> मन्छे चोउन्त्र्य् विसित् कलम्द विस बै भुतन्। <hesitation> उस् करन् <hesitation> भुतन गमि, जेन्दि गमिने प्रैसे खति जै या। <hesitation> तौ गमिने थन्ग् नै <hesitation> जा युप्ल भुतनौ मेरे न पुइत् नै जै या। औन्ग् जि हेतु गमिने प्रसे खति जै या युप्ल भिखै न। <hesitation> छोउन्त्र्य् विसित् थन्ग् <hesitation> नै ब भुतनौ मेरे नै जै या। <hesitation> तौ द लगि कोजे बेलेगेकु मेरे नै जै या थौ है।